Miàŋ ɗolònɛ̀ɛŋ mìŋ naŋ nyìmè è naŋ gàŋ, kànà bieɛ̀ le, kànà bieɛ̀, mìŋ naiŋ wa yɛ̀mɛ̀ ko Gbàpolù, è naŋ naàŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ dòà tiinàŋ, kànà ɓie, è naŋ gàŋ, nyùùŋ guùŋ fèiŋ jìwà. Kànà ɓieɛ̀, sèè wo kpàkòò maŋ kà ko, maŋ kà ko ɓieɛ̀ sùà maŋ yɛ̀mɛ̀ wo kànà ɓieɔ̀, sɔɔ̀ maŋ hnàŋ jawaì maŋ nyààŋ dàwium nyàŋ, nyùùŋ guùŋ fèiŋ jìwà, è naŋ gàŋ, kànà ɓieɔ̀, ko gbapolù mìŋ naiŋ yɛmɛ̀, è naŋ naàŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ dòà nɔɔnɔŋ nààŋ mìŋ naiŋ yɛmɛ̀, dòà tiinàŋ, è yaà naàŋ kɔ̀ɛ̀ sùà ɓɛ̀ dòà nɔɔnɔɛ̀ŋ.